Ne ke pahkia no totomeh non keh loros o pericos, porque no neka kitlapowa ke tehwan o itlah ke tehwan tikiliskeh yehwan repetiroskeh, iwan ke no no nohke gallinas porque gallinas ino ktemaka nekan pues webos iwan tiwelit tikuaskeh. Kan ne nicreerowa ke neka se pollito pues neka imaman wal kitzahtzilia iwan pues neh nicreerowa que xamo iwan neka imama kilia ma yakah, iwan neka itlah ihkon, porque pues xamo iwa ihkon yehwa moentenderowah, para tlapowah. Tehwan neka tikintzahtzilia n gallinas ken tchiwilia ke <noise> iwan pues yehwan witzeh.